Ie raha resaka, raha koragnana resaka demôkrasia no zakaina dia aminahy izy a, ie sady tsy aminahy raika moa zany fa amin'ologna marobe a, dia endrika tsara indrindrany a ny demôkrasia, azon'ny afaka mane- maneho ny hevitrany aby any olombelogna tsirairaika amin'ny resaka demôkrasia fa tsisy faneriterena amin'izany.